Raha hanafana sakafo mangatsiaka ao amin'ny micro-ondes an ,dia voalohany aloha esorina ilay fonosana iny raha misy fonosana sachet. Avy eo an, raha mibolongana be ilay sakafo dia somary tapatapahana tetitetehana kelikely kokoa mba ho antonona an'ilay micro-ondes. Raha ohatra ka hoe anaty fasiana tsy mahazaka micro-ondes ilay sakafo an, dia mila hafindra ny fasina mahazaka an'ilay izy. Dia vita izay dia hafanaina manaraka an'ilay toromarika arakaraka ilay sakafo hafanaina hoe maharitra firy minitra <hesitation> > atao afo manahoana.